Ñ'antony ilà ñy fiketreham-bary elekitoroniky moa: -Malaky ñy fomba fiasany ;lafa teña ro misy lian-teña malisalisa zay e. lafa i avao ro ampiasà ;mora ñy miketriky aminy. tsy mila raha maro teña tsy mila mandrehitsy bolo. mila katà ro mila saribon; mivanta avao koa ñy fampiasà ñ'azy. amy courant io eo avao teña fa.